أي حد ممكن يقدر يغير أو يأثر على المصير بتاعه في المستئبل إن-ان المصير مش هو اللي هيحدد لي قدري أنا اللي بحدد القدر وبحدد مصيري في الحياة يبقى ماشي إزاي فأي حد بيقول لك لا ده قدري فده اعرف أعرف أنه شخص مش عنده وعي كافي بزاته